في وقت فراغي أحب اعمل أكتر من حاجه يعني أحب إني أقرا كتب تاريخية و قصص خيالية ، أيضا أحب إني اشاهد أفلام ، أفلام رعب ، وأفلام خيالية و تاريخية عن الحروب ، وأحب نسولف شوي و نقعد مع الأهل و نجرب طبخات جديدة ، نحب نعمل نوازن بين الأشياء.